Tuwi' y mi'syu' ne'neta'p, tumtumäpä' ijtu ijtu 'yitku, tumtumäpa' ijtu ijtu kyene, tumtumäpä' mye'tzpa jutzta'p wa'ku ijtu, mi'syu' mi'syu' este ti'yäjkajpa, e mi'syu' myakpa tzuk, jete jete täjkojmtyi itpa, mi'syu' mi'syu' este kye'pa kye'pa ku'tku, jentyi jentyi wejpa, je jentyi jentyi itpa ti'yäjkojmä ju juwä ku'tyajpamä kyomita'p, jentyi itpa, jentyi jentyi minpa manhpa, jentyi wejpa, jentyi wejpa wa'ku tzi'täj ku' ku'tku', wa'ku wa'ku tzi' tänhmajnhatyäjä ka ane, ka tiyä nä kyu'tyajupä kyomi', jentyi jentyi witpa, tzu'kä' tzu'kä'yi putke'ta o jamojmä putke'ta ma ma witwijtoye ma ma mye'tze este tiyä pya'tapä este jejtzye täjkä ne'akä'tya'p o o eyata'mpä eyapä täjkojtya'p ma mye'tze tiyä pya'tpa, ka pya'tpa tzuk o pya'tpa ku'tku' o myakpa myakpa este eyata'mpä eyata'mpä ee kopänta'p tzye'ta'mpä, tuwi' jejtzyeti jejtzyeti mye'tzke'ta kyu'tku', je wojpa, jä jäpya jäpya este je ijtu jamata'p jäpyapä nä nä yu'u'äk, jäpya mye'tzpa e este kyu'tku' jejtzye jejtzye wya'kapya kyu'tku kyomij Je kyomi nä ku'tu'äk jenä jenä wojpa, o jenä pyo'ks jo'kpa wa'ku tänhtzi'täj ane o tiyä nä pyäjkyajupä kyomi', jejtzye y jejtzye jejtzye este ku'tpa, jiko ne'neta'p, ne'ne'ta'p tumtumäpä' yitku' e tumä tumäpä' este mi'syu' mye'tzpa tzuk y tuwi'i tuwi' myakpa myakpa este ka ka pät, ka ka kopät, ka tiyä ijtupä jenä myakpa, wa'ku jana täjkäyä täjkoj o ka nu'mpapä tiyä ijtupä o ka o ka eyata'mpä kopät nä nä nyuk nä nyujkyajtyo'upä' ti'yäk este kasyita'p, o tzenhketa'p jete tuwi' myaj myjakyjapa, jiko tumtumäpä tumtumäpä ijtu ijtu 'yitku, tumtumäpä e itpa ita itpa e jutzta'p jutzta'p äjtyä nkomi' tzyipa 'yitku, y tumtumäpä' mye'tzyajpa kyu'tku e y jejtzyetike tumtumäpä' mye'tzpa wa'ku wa'ku kyomi' 'ye'syaju.